Tiako be zay hoe nitandren̈y tonokalo nataonô konay, azoko an̈otania raha anô, karakory ma fa atô nô mamorin̈y izo e? Avô hisaka ino zen̈y ten̈a manonga hesipirasô nô fôntony, ainô baka raha io, ten̈a tiako e raha zen̈y ikoa afaka korako rahaisin̈ô aminakà oe.